Au hele hele di cintai karna hataholi a sue au so na ala bisa hormati au no hataholi la bisa au komonikasi oos au ahal oos ta beci au jenkel au boema hatahali lahiik au sona lae au hataholi malole.